غساله العده اول شي ترص العده الوسخانه جوه الغساله لكن مايكون فيها باقي اكل في محلات في محلات لي الصحانه ومحلات لي المعالق والشوك والكابابي والجكوك بعد تدخل العده تقفل الباب وتظبت الزمنك بتاع الغسيل من بره بتلقي في مواشر وحوالينو ارقام لو العده وسخانه شديد تختوفي خمستاشر دقيقه وتدوس زرالتشغل بعداك بتشتغل فيها خراطيش موصلا بي الماسوره عشان تدخل المويه وخراطيش بدخل الصابون بعد المده الحددها بتقيف براها تفتح الباب تلقي العده نضيفه